Laba-laba mamiho sarang ne mamiho laba-laba te'e semabiho jaring ne ara, ara nakapiho te na jaring te pihoa marse ma- manilou apato kanen nen mareka kanen'ne laba-laba ara one se to <hesitation> sujaring te, te piho'an mangase laba-laba <noise> laba-laba teto kanen'ne ara onde binatang kecil atau besesar kalau di jaring menjadi makanan dari ara na jadi. ara na jadi le <hesitation> makase mulala apato <hesitation> one to sujaring te'e kanen mangase Ara one to kane'ne putatian ne si. si mangaseto one sene na tiara tobi kane'ne is sesasa tanputar tiane ete to <hesitation> pihoa'an mangase jaring te'e pi hoaan mangase mane maka ompaka nen mangase